Manfaat <hesitation> sabong yaa mpalela wiano wak papakene tu asa samalele' ya mapake sabong pake bahasa apa, pabersih pabersih tubua ato pasapake pokonya palele' ahh sasabong palele' wean sa sabong mandi nitumkan palele' to sa sabong yaa kaluari merek merek teakan daia anitum penguas labung satam muas labung yamopake nitu wean sabo lakerto wean sabong sunligt anitum pa bersih satamo mangoas lapiring anitum pa bersih pabersih piring panguas piring tuana awean sabong wean sabong pabersih pabersih lante <noise> belah belah wean pabersih bela anitu sabong wean sunligt pasiramnamnea itum bela supaya matupi mim bela toana.